<hesitation> uche yah manik'axamah ta han porque la wilkee' kotaq aceite je' la nkojora ro'na pues han wat'aliim que más kiroo re' sa ri aceite reh ahq.